Ndi ngette gilee ma gím bo gileen béede, bari anyo ma bijaa ma ndi mbúuta gí ngi bñege. Nda agí mbúuta uŧuute, bta bolla gaaj ma a ŧambe bingi byaa mo, bluluba; Bina bluluba bembe be bee bi unhamte, baso mbúuta ma aa ttim mada wahana ana tufaj. Weeti agú uŧuute, waabo bina blulub bembe unlati bi, ndu ulatib mo han bdúɓule bgi bdoose,. Unan bi tínti, san baa ggaadi ta wolo, unan jódi blulub bembe uñaa ma asiigi. Waabo nda asiigbi fiiñi njoolu ma, ndu fiiñi joolo ma anguuli bñeg bembe. Iyoo, ndi bto gí a bboorin wa andaŋ ho, inyaa blimbire, byuusi, bsagala, gee gu unyaangir, unan ɓéŧi. Ndu uɓéŧi bi han bsamba, unan siigi, ndu ugí yaa bñegi bsoli bi. Handi ngi binyaa glee gsibi, bẽgi bembe unwaandi ngi bi ma a gindaangin Haala.